like you geh everything dah you need in ley house. You geh money, you working, you nah suffering, anything you want you geh it, lah ley one ley call good life.